डर एक आशी चीज है कि अगर अपन मन में कई कई को डर बैठ जावे तो अपन उन्हीं चीज से उन्हीं वस्तु से घणा ज्यादा डर गा। अपना मन में एक तरह से डर बैठ जागो। कि हा अगर मु एनी चीज ए देख लूंगी तो मु डर जाऊंगी। जसा की छोटा छोटा बालक रेवे वे शेर को देख केन डर डर जावे। ओर कभी कभी फिर से सेर न देख लेवे तो देखता ही डर जावे। जसा जसा शेर हाउहाउ की आवाज निका ले तो बालक डर जावे। इन ये ही डर केव है।